United state inchi dungati dungantune ada qubetii ada tuneni naden tokotu fudeni naden sunne ilman birri hindaltuu ilman sun tadaletunne hayyut gudisaa hayyu dado kiongozi ishian immine inchi united state manya gudio jirani manya sun makaishia atlantic ocean hedeni american inam gudio karkati inchi ak kenyan faa mal bonafaa inam faya hinkab faa fute dado isha ishiat wolantii.